Li kit di primu succursu sunnu kit cu tanti stigghi ca servinu pi ajutari a li pirsuni ca si sinteru mali. Cu li kit di primu succursu 'un si pò curari na pirsuna ma sulu si pò dari na manu a si sentiri megghiu prima di si fari taliari di un dutturi. Li kit di primu succursu sunnu obbligatorî ni li parchi, ni li scoli eccetera.